<hesitation> Izy koa tia hagna- ahegny le siramamy amle hagniny hoagnintegna tsy mampiasa tsy mampiasa siramamy le siramamy le alafon'olo a bazary eky fa ôhatra ze ake io ôhatra hoe magnano dite ôhatra de tsy siramamy no alaina fa tantely satria igny mba naturel, avekeo aminjegny ôhatra le mihigna zavôka regny igny tsy atao siramamy eky fa izy koa tiantegna ho mamy de ampiagna ôhatra hoe katakata avekeo aminjegny avekeo aminjegny izy koa ke le katakata igny tsy tiàgnao hoagniny mamy be tonga de izy le vao masaky igny hoagniny, na tsy zegny izy manta igny na matoetoe tsara igny atao friry fa tsy fa tsy atao tsy ata ino izy ty tsy fa tsy asaly satria fa izy koa izy asaly igny lasa mahemamy fô.